Tëtäguaju Chinape jokope arareta opa oyoavi mbaeti oyovake jokope iviakuro iviakura yave tanta jakuvo jakuyeye erei oaja jokua yave jaema jokogui oike iroi arape jaema jokuae iroiarape oiretayave iroijakatu ara jokuae teta oi jaeko arayevikoti oikovaretape erei sangai koti oikovae jokuareta pe iroi avei oikoreta tanra iroi jare jaeramiñovi o mbaeti okimbate iroi iño jaema kua ojoko ovae temperatura cero grado jukurai jokopeguareta oiko